Naá na nda'aso á, ti livi jɨ'ɨso nuu lavadero naá, livi landoyoso nda'aso á, te livi jnu ye ni ndoyo naá te xi'iso iyu'u nama naá, te livi kurrekaso, kurrekaso ichi nda'aso á, taka lɨkɨ nda'aso á, taka lakue'eso welta, te livi wa'a taka lɨkɨ <noise> nda'aso á, taka jniso á taka, te laa nka te lajnundeso, te repite tukuso, te lo nismo ní, te enjuaga nkaso lajnundeso nda'aso á, te ni kuu nka, te nala yixiso ɨ́ɨ́n na'ma